La coltura de Vietnam es una mestura de tradicionis budistas, confucianas i taoísta. La comía es anombrá por pratus comu'l po, qu'es una sopa de fideus d'arrós con carni i el banh-mi, qu'es aspeci de sangüi raviosu con carni ala parrilla. La música i la dança i teatrus de títaris sonin mu corrientis. Celebran l'añu nuevu lunal i tamién el Festival dela Luna i la su artesanía tira de sea i bambú.